Kolotsaina any Royaume-Uni koa tena tsy fantatro, tsy mahalala mihintsy aho, ny any moa raha tsy diso aho ohatran'ny mpanjaka no mitondra any Royaume-Uni angambany